Ohatran'ny kizintinjitina ianao androany. Mba tiako ho fantatra kely hoe inona no nahatonga an'izay. Satria ilay asa ataontsika ao mankony an, tsy azo atao amin'ny fihetsika tezitezitra, tsy miteniteny sy misy olana fa tsy maintsy mamboraka ianao hoe inona ny olana iarahantsika mamaha, mba ahafahantsika mandroso amin'ilay asa ataontsika. Fa tsy mety mihitsiny ilay izy fa misy fiantraikany amin'ilay amin'ilay asa iaraha-manana io. Ka asa raha mety aminao izay? Raha tsy mety moa an, dia afaka mitady vahaolana isika hoe tokony hisara-toerana ve sa ahoana satria ny asa tsy maintsy atao.